شوف، عشان تغير حفاضة الطفل أول شي جهز الحفاضة الجديدة والمناديل حدها ، حط الطفل على سطح مستوي وآمن، افتح الحفاضة القديمة ونظف المنطقة بالمناديل المبللة، بعدين حط الحفاضة الجديدة وخلها مريحة ومش مشدودة، إذا في طفح استخدم الكريم المناسب، وبهذا تكون جاهزة.